المشروع لي راني نخدم عليه ضرك هو أنني نحل مدرسة باش نـ نعلّم فيها لونجلي. <hesitation> رني نـ نحوس نـ <hesitation> نـ نعلّم الناس لونجلي، سواء كانو صغار و لا كبار ، سواء كانو محتاجينها باش بـ للقراية و لا محتاجينها للخدمة. تاني ان شاء الله الا ربي كتّب لي، نـ ندير كورس نـ نعلّم فيه لي <hesitation> المكفوفين لي ما يشوفوش نعلّمهم اونجلي.